Piatti tradizionalli. <hesitation> Deu seu mesu pasteri ca mi praghidi malloreddussu, grugugioisi e, <hesitation> sa babasa. Tottu cositteddasa liggerasa. <laughs> Eh! Insomma. Roba de. Roba e pasta, mì. Pagu pezza e <hesitation> e pru pasta.